विस्तार इंसान के जीवन मा आराम सुरक्षा और शांति को प्रतीक होत हैगो। यह वह स्थान होत है जहां हम दिन भर की थकान के बाद शारीरिक और मानसिक विश्राम प्राप्त करत हेंगे। विस्तार पे सोवन से शरीर को ऊर्जा मिलत हेगी और मन को शांति मिलत हेगी। जिससे व्यक्ति अगले दिन के लिए तैयार हो पात हेगो। एके अलावा भी सर सुरक्षा को एहसाह भी दिलात हैगो। यह वह जगह होत हेगी जहां इंसान बाहरी दुनिया की चिंताओं से दूर और खुद को बहुत सुरक्षित और आरामदायक महसूस करत हैगो। विस्तार पर बिताये गये समय से जुड़ी हुई कई भावनात्मक यादें भी होत हेंगी। जैसे परिवार के साथ की बातें प्रियजन से बात चीत या अकेले में आत्ममंथन। विस्तार ई तरीके से ना केवल शारीरिक विश्राम का स्थान होत है। कि बल्कि मानसिक संतुलन और भावनात्मक जुड़ाव को भी प्रतीक होत हैगो। यह जीवन के सबसे जरूरी और आरामदायक हिस्सों में से एक होत हैगो। जो हर इंसान के लिए शांति और ताजगी को स्रोत होत हैगो।